أنا كعجبني البحر بزاف، داكشي علاش غدي نختار نكتشف المحيطات. المحيطات باقية عامرة بزاف الأسرار اللي باقي الإنسان ما عرفهاش، وكل رحلة كتشافها لهاد المحيط كتعني مغامرة جديدة وحكاية لكتكون عامرة بالغموض. والمحيط هو واحد العالم اللي واسع ومليء بالحياة، وكل مرة كتعلم فيه/ منو حاجة جديدة.